To <hesitation> kabuu bwaya mɨndəntɨ madɨkɨn ko murən, sən shin nəə dəə hɨnya zəkonə ko hɨnya rapa akirə mɨndəunəngənkɨn ko a kɨrə maa <hesitation> ndɨ bələn. Ngga hiya tsaman mɨndənə kammɨ munii gachi? Munii lanachi? Munii gachi ka dzɨkɨna dzɨkɨna mbɨraɨ hoɗəangənnɨ? Ngga hiya tsaman. Ngga bo hiya tsaman mɨndənə nəə hɨchi kam ndɨ mochi mu nɨn tə? Yam nji baringəkintə, dɨma nji ɓaringəkintə? Bari tsappi nɨtɨn təko ko ɓari ɓami? Mutyayi nɨtɨn təko ko taɗa mutyayi? Ngga mɨndəna rapa aka mahyaa ndɨɗa dɨrə njiichi ndan? Aka ɓari ɓanni nɨtɨn aka ɓari sangnyi nɨtɨn? Ngga mɨndəna pohə'ə hɨcha ɗəɗəhə. Ngga məndəna tsaman, hɨmɨna badɨn hɨmɨna dahapa yam njichi.

Fɨtəkɨe nəə bwayaməm, a hii mɨ dɨmə'ə dɨvə hii mɨ dɨmə'ə dɨvə. Taɗa wai a dɨmə'əi taɗa wai ma kɨjari niiyi mbagɨyaznudɨnkɨnnɨ. ngga hiya tsama shin bwang mannə tsu, ngga mya orə fɨtə hɨcha ɓiu manə nəə ndɨ bələngu nəə kammɨ <hesitation> hɨchi nji murəngu nəə moni fɨtə fattəko aku taɗa hichi nji murəngu? Ko hɨnyi tsu, hɨnyi kii kɨe moni fitə madukungu teko aku taɗa hɨnyi kii? Ngga hiya orə fɨtə, taɗa fətə hiɗa waraa, taɗa feti gbəkkɨ, taɗa lumo pa taɗa ligɨɗə pa'a. Ma də'ə gachi hiya nggɨrə sa'ekɨn hɨi ka orə fɨtə, hii ka <hesitation> kabuud zaa dɨ nanahapa, kabuu kaa gaa ko wo, ɓariunə boo hɨkɨna nahapa dɨrəngəkin, hii maa hiya dzuu dɨ orə fɨtə. Ma səə nəə tɨmɨn mba tsamankɨn, fɨtə macha ɓyadɨ nduundɨngən. Fitə macha vangnggɨdɨn hɨmɨna orə fitə. Achi taɗa murəngu ko madɨ kungu, ma səunəngənkɨn andaacha nzannɨ. Ndama tɨ chi gɨ ngga hiya ka'a kɨrəgu ka haa tii tsamanɨ, ko hiya dzɨ nggɨrya madɨkie tii tsama səə nggɨryaiyi ma shaa ka mbuya maa hunə mɨ nigbə'a dɨ gə boyen. Ma shaaunə a hoɗə hiya shi ja'an ahahah səə nəə taɗa akii. To tɨchi waa də'ə. Daga hwal lə'ətɨn. Ma səə gi ləətɨn gamɨn ndama fɨtə hɨchi mɨ mgbə'ə dɨ mɨ monə hɨchi kam tɨchi huɗə hala mɨndəa boye hɨcha dɨmyadɨ. So, ngga mɨndən nzan ngga hɨcha pohəə hɨcha nggɨmadɨ ko madɨchi ko murə. Səə nəə dɨməə ganə a sɨkəgən kammɨ, hɨn kam hɨn mɨ mgbə'ə dɨ mɨ <hesitation> gəə aɓwandɨvəgi ngga'agi dɨ mə'əkɨn təko ko tɨchi mbaɗa shadɨ a ɓwandɨvəgi? Hɨn mɨ mgbə'ə dɨ kɨtsa kɨrəgi fattəko ko tɨn mbaɗa kɨtsa kɨrəgi? To, hiya nzan hiya nggɨmə mannə tsu ngga hiya hiya ələ, tii mgbəə tsama ko mu nda ko mu a kɨrə mɨndə ka a sɨkə wakatə hiɗə. Amma ma tə'ə “wadɨn monkɨn, dɨ hangkala, dɨ dəɗdəhəchi dɨ pəpəsə wa akii wa hiiya orətju nda fɨtə, ɓyaduugɨchi. Andaa mɨndəa maɗə ya hɨcha maɗə hɨcha dɨməəngən kawai ma moni mɨndə huɗtagɨchi, hiya monə hɨn maa huɗɨɨngɨnə hiya pohəə hiya duko'ə. diga bi'i a ndaa monə achi ndagɨna tsaman fa, sənə nə'ə a hə'ə fa, tɨn nda dɨmə'ənyi dɨvə. Ka, səekuunəkɨn nə ja, eheh shadɨkin. To sai hya nahan boyeunəngənkɨn sai hɨcha dɨ nza a di gbaya ko dugu <hesitation> ɓwandɨvəgu ma nggɨɗəngən. Ko dugu ko hoye ko ɓərə, ko fələ. To, tɨchi gɨ ngga'a ujiujin andakina ja'a ko mahyaa nəə hoɗə. Ndama ndagən, ngga njiichi kabuuu dɨmə əga mɨndən ka boyen <hesitation> ma mɨndən lingə kɨrəgən, sənə nə ə dɨməə ganə dɨrə kam <hesitation> hɨn mɨ hɨn mɨ mgbə'ə dɨ hɨɗadɨ kɨrəgi kangən tatəko ko tɨn mbaɗa hɨɗadɨ kɨrəgi kangən fattəko ko tɨn mbaɗa nɨɗadɨ kɨrəgi kangənnɨ. Achi tii mbaɗa hɨɗadɨ kɨrəgu kangən, ko murəko madɨchi hiya dzɨ nzan zɨkoi hiya nggɨmə. A hiya hɨɗadɨ kɨrəgu hiya pohəə hiya kaa ɓarin hɨmɨna nahapau dɨrə ɓarin, nzachi mɨndənə, mu nii gashi, a ndaa dzɨ boye mutyaya, a ndaa dzy boye mahɨrə, a ndaa dɨ boye ndɨ ndɨ ndɨ <hesitation> ndɨ ələ madi ndaa dɨ boye <hesitation> nji nji irin mahyaa səə nəə dɨmə əga ujiujin divə nggɨ nəəgən nggɨ irin mahyaa hɨkina pohə'ə hɨkina <hesitation> tɨtana ɓarin polin hɨkina monə nɨngga'a səə gakin asəə taɗa hɨchi nii səə gakinnɨ. Nə'ə ma də'ə gashi dɨggba mɨndəna pohə'ə hɨcha nahapa. ndaa mɨndəna nggɨrə kawai ma man mɨndən huɗtagɨchi ko hiya fa a ɓwandɨvəgu "hɨn kam huɗgɨnə mɨndəə nə'ə ko mɨndəə nə'ə huɗtiigɨchi.” ko hɨcha ɗaɗarya ko shi mamma'i a hə'ə nggɨ nyetəti nggɨ nyetəti a hə'ə hɨcha kɨryau hiya monə ah ah mɨndəə nə'ə, ma hɨchi mɨ ɗarya shin ma nə'ə <hesitation> mɨ gə kadzang mɨndənə nə'ə huɗɨiigɨchi. Taɗa hɨchi nii huɗkinɨ. Huɗkɨn kam, huɗkin nə'ə bɨrəm njiichi iyaganə ndama Huɗkɨn nə'ə, hɨchi mɨ lɨɓan nda mɨndəna pohə'ə hɨcha su'o, sən shin su'wamɨn bwang. <hesitation> achi huɗchi kadzang nii, sən shin <hesitation> nəə su'wa mɨndən. To nhangɨye ah ah sɨkə mɨndənə nə'ə kammɨ, sɨkəgən ka ɓɨzchi ga'a ga'au ko sɨkəgən ka ɓɨzchi kush kushu? To achi sɨkəgən ka ɓɨzchi kush kush, to mɨndəə nə'ə taɗa mɨndəə nə'ə nzan gaa ndan nii. Mindəə nə'ə achi hii mɨ ganə sən, mbagɨcha munyanuu kɨnnu, achi tɨchi waa munyauu, taɗa mɨndəə munya shi nii. Nzakɨn ndan boo tɨchi dɨ nza kushi. To sən shin nə'ə na nahan gaa ka nzachi mɨndən, ko masəə gəgə gaschi shingən, ko masəə nə'ə boiɗtn gachi shingən, shiye nə'ə də'ə hiya pohə'ə hiya naha pa hiya tsaman kabuu ma'anaa həə boigɨnə mɨndənə nə'ə. A ndaa nzan ka monchi, huɗtɨngɨnə, huɗtɨngɨnə, huɗtɨngɨnə, ah ah huɗtiigɨchi huɗtiigɨchi huɗtiigɨchi.” To hɨchi mɨ ɗanyau shi mamma'i mamma'in, hɨchi mɨ poshə'ə hɨchi mɨ nggɨradt hangkaligu dɨn ko kuma achi hɨnyi nzɨchi madɨkɨn hɨnyi mɨ tatamu polin hii nzə muwə a ndaa pohə'ə hiya monə, hee, madɨkɨnə kɨnə kaɗzang akii. A ndaa, a ndaa mɨndəa luu wo'ə nduuundɨngənnɨ. Kabuu dɨməəga mɨ ndən ka boyen, boyen taɗa sə kushe niiyi, boyen taɗa sə <hesitation> ɓariye nə'ə tɨkim mbaɗa mbu'i hɨkina nzan nda kɨrəgəkin nɨ. Boyen kam sə bɨrəmə nii. Boyen kam sə fɨtə nii. Boyen bo ga boyimɨn, hɨchi mɨ nzan sai mbɨtchi ɓɨnaduunəga. So taɗa səə nə'ə dɨmə'əga mɨndən dɨ kush kush akii. Ma mɨndəna, na mɨndəna nhapa digən ngga, ma mɨndəna dakadɨ digən ngga kabuu mwanachi nggwa dɨməən ka sənə nə'ə. Amma, ndama ndama tɨchi gɨ ngga mɨndəna dɨmə'ə ka sən a ndɨcha monə “ah achi ndagɨna tsama". Achi ndagɨna tsaman kam dɨga bii tasə səə mbaga mɨndən gəkɨn dɨga bii, dɨga bii nə boo sən mɨ mgbə'ə dɨ mɨ su'wa. Masəə nəə monimɨn achi manə mɨndən mɨ hɨji tɨchi mba fɨɗachi dɨ ggba aunə gənnɨ. Ka sa'ekɨnə nə'ə nə kam nyiu mbagaa gəkɨn <hesitation> ka boyeunəngən. Kɨn. kuma ɓɨnakɨ'e nə'ə tɨchi gɨ ngga'a ndama achi sən ujiujin ka boye hunə mɨ maɗa mɨ ɓɨna, ujiujinə nə'ə sai hiya nahan vɨdɨkɨngə kin nə'ə tɨchi nza ngga'a. So, ngga mɨndəna nhapa shi bwang. Shi bwang ka boyen. Hɨchi nii səə nə'ə mbagana monkɨn nggɨ nə'əgən ka hala kabu dɨmə'ə ga mɨndən ka boyen mach nahapa ngga a ndaa <hesitation> a ndaa mɨndəna dɨmə'ə ka boyen dɨ bɨigənni. Hɨchi səə mbagana monkɨn.